da, a rap, kunung, vat, kurmun, njong, mut, myaasi, mu̱dlam, gwang, gwanggum da. gwanggum rap, gwanggum kunung, gwaggum vat, gwanggum gurmun, gwanggum njong, gwanggum mut, gwanggum myaasi, gwanggum mu̱dlam, ɗyirap, ɗyirap ɗum da, ɗyirap ku̱m rap, ɗyirap ƙu̱m, kunung, ɗyirap ƙu̱m vat, ɗyirap ƙu̱m krmun, ɗyirap ƙum njong, ɗyirap ɗu̱m mut, ɗyirap ku̱m myaasi, ɗyirap ƙu̱m mu̱dlam, ɗyin kunung, ɗyin kunung ƙu̱m da, ɗyin kunung ƙu̱m <noise> rap, ɗyin kunung ku̱m kunung, ɗyin kunung <noise> ƙu̱m vat, ɗyin kunung ƙu̱m kurmun dyin kunung ƙu̱m njong, ɗyin kunung ku̱m mut, ɗyin kunung ku̱m miyasi, ɗyin kunung ƙu̱m mu̱dlam. gwagum mut <hesitation> talatin dyin kunung kum mut. kum miyasi kum mudlam kun dyirap dyin vat, ɗyin vat ƙu̱m da. dyin vat kum rap, ɗyin vat ƙu̱m kunung, ɗyin vat ƙu̱m vat, ɗyin vat ku̱m kurmun, ɗyin vat ƙu̱m njong, ɗyin vat ƙu̱m mut, ɗyin vat kum miyasi, ɗyi vat kum mudlama, ɗyin kurmun, dyin kurmun kum da. dyin kurmun kun rap, dyin kurmun kum kunung, ɗyin ƙu̱rmun kum vat, ɗyin kurmun ƙu̱m kurmun. dyin kurmun kum njong, dyin kurmun kum mut ɗyin kurmun ku̱m miyasi, ɗyin vat ƙu̱m mu̱dlam, ɗyin njong, ɗyin njong, ɗyin njong ƙu̱m da, ɗyin njong ƙu̱m rap, ɗyin njong ƙu̱m kunung, ɗyin njong ƙu̱m vat, ɗyin njong kum kurmun, dyin njong ƙu̱m njong, ɗyin njong ƙu̱m mut, ɗyin njong ƙu̱m myaasi, ɗyin njong ƙu̱m mu̱dlam, ɗyin mut, ɗyin muy ku̱m da, ɗyin mut ƙu̱m rap, ɗyin mut ƙu̱m kunung, ɗyin mut ku̱m vat, ɗyin mut ƙu̱m miyasi, ɗyin mut ƙu̱m mudlam, ɗyin mut, <hesitation> ɗyin myaasi. ɗyin myaasi ƙu̱m da, ɗyin myaasi ƙu̱m rap, ɗyin ƙu̱m kunung, ɗyin myaasi ƙu̱m njong, ɗyin myaasi ƙu̱m mut, ɗyin myaasi ƙu̱m mudlam, ɗyi dyin <hesitation> miyasi miyasi ƙu̱m da, ɗyin myaasi ƙu̱m rap, ɗyin miyasi kum kunung, ɗyin myaasi ƙu̱m mu̱dlam, ɗyin miyasi kum gwang ɗyin dyin mut, dyin mut ƙu̱m da, ɗyin mut ƙu̱m miyasi, ɗyin mut ƙu̱m kumung, ɗyi mu ƙu̱m mut, ɗyin mut kum miyasi, ɗyin mut ƙu̱m mudlan, <hesitation> ɗyin miyasi, ƙu̱m mut, ɗyin myaasi. dyin miyasi kum da, dyin miyasi kum rap, dyin miyasi kum kunung, dyin miyasi kun njong, dyin miyasi mu̱t, ɗyin miyasi kum mu̱dlam. dyin miyasi kum njong, ɗyin miyasi mut, ɗyin miyasi ku̱m mudlam, ɗying miyasi ƙu̱m njong, ɗyin mu̱t, ɗyin miyasi kum mudlam, ɗyi vat, dyin mut, <hesitation> ɗyin myaasi kum mut, ɗyin miyasi kum njong dyin miyassi ƙu̱m mu̱dlam. dyin miyasi kum miyasi, dyin miyasi kum mudlam. dyin miyasi kum vat, wayi dyin mudlam. dyin mudlam kum da, dyin mudlam kum rap, dyin mudlam kum kunun. dyin mudlam kum vat, dyin mudlam kum kurmun, dyin mudlam kum njong, dyin mudlam kum miyasi. dyin mudlam kum mudlam. dyin mudlam. dyin mudlam kumda dyin mudlam kum rap dyin mudlam kum kunung, dyin mudlam kum vat. dyin mudlam kum kurmun. dyin muldam kum njong dyin mudlam mut, dyin mudlam kum miyasi dyin mudlam. dyin mudla. <hesitation> won, <hesitation> won nu da, won nu rap, won nu kunung won nu vat, won nu kurnum, won nu mudlam. won nu̱ njong. won nu mut. won nu myaasi. won nu mu̱dla. won nu gwang. won nu da. da. rap. kunung. vat, kurmun, njong, mut, miyasi, mudlam. gwang wa khama ɗyin mu̱dlam ƙu̱m kunung, da, arap, kunung, vat, gurmun, njong, mut, myaasi, mu̱dlam, gwang wa khama ɗyin mu̱dlam, ƙu̱m kunung wo khama ɗyin mu̱dlam ƙu̱m myaasi, ɗyin mu̱dlam ƙu̱m mu̱dlam, ɗyin mu̱dlam ƙu̱m vat, ɗyin mu̱dlam ƙu̱m kurmun, won nu̱ won nu̱ ɗyin kurmun, nu̱ ɗyin njong, ɗyin mu̱dlam ƙu̱m myaasi, ɗyin mu̱dlam ƙu̱m gwang, wa kha ma won nu̱ ɗyin kurmun, won nu̱ ɗyin kurmun ƙu̱m da, won nu̱ ɗyin kurmun ƙu̱m rap, won nu̱ ɗyin gurmun ƙu̱m vat, won nu̱ ɗyin gurmun ƙu̱m miyasi, won nu̱ ɗyin kurmun ƙu̱m mudlam, won nu̱ ɗyin gurmun, won nu njong, won nu̱ ɗyin njong da, arap, kunung, vat, kurmun, njong mut, miyasi, mudlam, gwang. wa kha ma won nu dyin mut. da. rap. kunung. vat kurmun. njong. mut. miyasi. mudlam. gwang. wa khama won nu dyin mut. da, arap kunung, vat, kurmun, njong mut, miyasi, mudlam, gwang. wa kha ma won nu mut, da. arap kunung, vat, kurmun, njong, mut, miyasi, mudlam, gwang. wa kha won nu̱ ɗyin mudlam. da. arap. kunung. vat. kurmun. njong. mut. da, arap, kunung, vat, kurmun, njong, mut, miyasi, mudlam, gwang wakha ma won nu da, da, arap, kunung, vat, gurmun, njong, mut, miyasi, mudlam, gwang, wa khama won rap, da arap, konung vat, kurmun, njong, mut, myaasi, mu̱dlam gwang wo khama won rap nu̱ dyi rap, da, arap, kunung, vat, gurmun, njong, mut, myaasi, mu̱dlam, gwang, wa khama won rap nu̱, ɗyirap, da, arap, kunung, vat, gurmun, njong, mut, myaasi, mu̱dlam, gwang, wa khama won ɗyin vat. won rap nu dyin <hesitation> won rap nu dyin kunung, won rap nu dyin vat. won rap nu dyin kurmun da, arap, kunung, vat, gurmun, njong, mut, myaasi, mu̱dlam, gwang, wo khama won rap nu̱ ɗyin kunung, won rap nu̱ ɗyin vat, won rap nu̱ ɗyin kurmun, won rap nu̱ ɗyin njong, won rap nu̱ ɗyin mut, won rap nu̱ ɗyin myasi, won rap nu̱ ɗyin mu̱dlam, won rap won da, ɗyin gurmun, won rap nu̱ ɗyin kurmun kum da, won rap nu dyin kurmun kum rap, won rap nu dyin kurmun kum njong, won rap nu̱ ɗyin kurmun kum mut, won rap nu̱ ɗyin kurmun kum myaasi, won rap nu̱ ɗyin mu̱dlam. won rap nu dyin kurmun kum mut. Nga shi won rap nu̱ ɗiyin gurmun ƙu̱m mut, won rap nu̱ ɗyin gurmun ƙu̱m da, won rap nu̱ ɗyin gurmun ƙu̱m rap. won rap nu̱ ɗyin gurmun ƙu̱m kurmun, won rap nu̱ ɗyin gurmun ƙu̱m njong, won rap nu̱ ɗyin gurmun ƙu̱m mut, won rap nu̱ ɗyin gurmun ƙu̱m myaasi, won rap nu̱ ɗyin gurmun ƙu̱m mudlam, nga yi won rap nu̱ ɗyin mut, won rap nu̱ ɗyin mut ƙu̱m da, won rap nu̱ ɗyin mut ƙu̱m rap, won rap nu̱ ɗyin mut ƙu̱m kunung, won rap nu̱ ɗyin mut ƙu̱m vat, won rap nu̱ ɗyin mut ƙu̱m gurmun, won rap nu̱ ɗyin mut ƙu̱m myaasi, won rap nu̱ ɗyin mut ƙu̱m mu̱dlam, won, wa khama won nu̱ ɗyin myaasi, won rap nu̱ ɗyin myaasi. nga yo won rap nu̱ ɗyin mut, won rap nu̱ ɗyin mut ƙu̱m da, won rap nu̱ ɗyin mut ƙu̱m rap, won rap nu̱ ɗyin mut ƙu̱m kunung won rap nu̱ ɗyin mut ƙu̱m vat, won rap nu̱ ɗyin mut ƙu̱m gurmun, won rap nu̱ ɗyin mut ƙu̱m njong, won rap nu̱ ɗyin mut ƙu̱m mut, won rap nu̱ ɗyin mut ƙu̱m myaasi, won rap nu̱ ɗyin mut ƙu̱m mu̱dlam, won rap nu̱ ɗyin mut ƙu̱m myaasi, won rap nu̱ ɗyin mut ƙu̱m mu̱dlam wa khama won rap nu̱ ɗyin myaasi, won rap nu̱ ɗyin myaasi ƙu̱m da, won rap nu̱ ɗyin myaasi ƙu̱m rap, won rap nu̱ ɗyin myaasi ƙu̱m kumung, won rap nu̱ ɗyin myaasi ƙu̱m vat, won rap nu̱ ɗyin myaasi ƙu̱m mu̱dlam, won nu̱ ɗyin myaasi ƙu̱m mu̱dlam, wa khama won rap nu̱ ɗyin mu̱dlam won rap nu̱ ɗyin mu̱dlam ƙu̱m da, won rap nu̱ ɗyin mu̱dlam ƙu̱m rap, won rap nu̱ ɗyin mu̱dlam ƙu̱m kunung, won rap nu̱ ɗyin mu̱dlam ƙu̱m vat, won rap nu̱ ɗyin mu̱dlam ƙu̱m gurmun, won rap nu̱ ɗyin mu̱dlam ƙu̱m njong, won rap nu̱ ɗyin mudlam kum myaasi, won rap nu̱ ɗyin mu̱dlam ƙu̱m mu̱dlam, wa khama won myaasi, won rap nu dyin myaasi, won nu myaasi kum da. won rap nu dyin myaasi rap. won rap nu dyin myaasi kum kunung. won rap nu dyin myaasi kun njong, won rap nu dyin myaasi kum muy, won rap nu dyin myaasi kum myaasi, won rap nu dyin myaasi kum mudlam, won rap nu dyin myaasi kum myaasi, won rap nu dyin myaasi kum da. won rap nu dyin myaasi kum kunung, won rap nu dyin myaasi kum vat, won rap nu dyin myaasi kum kurmun, won rap nu dyin myaasi kum njong. won rap nu̱ ɗyin myaasi ƙu̱m mu̱dlam, won rap nu̱ ɗyin myaasi, wa kha ma won kunung dai dai, won kunung nu̱ da, won kunung nu̱ rap, won kunung nu̱ kunung, won kunung nu̱ vat, won kunung nu ɗyin gurmun, won kunung nu̱ ɗyin njong, won kunung nu̱ ɗyin mut, won kunung nu̱ ɗyin myaasi, won kunung nu̱ ɗyin mu̱dlam, won kunung nu̱ dyin da, nu da won kunung nu̱ rap, won kunung nu̱ kunung, won kunung nu̱ vat, won kunung nu̱ ɗyin gurmun, won kunung nu̱ ɗyi njong won kunung nu̱ ɗyin mut, won kunung nu̱ ɗyin myaasi, won kunung nu̱ ɗyin mu̱dlam, won kunung nu̱ dyin kunug won, won da, won da ƙu̱m rap, won da ƙu̱m kunung, won rap nu̱, won rap nu̱ ɗyin mu̱dlam, won rap nu̱ ɗyin myaasi, won rap nu̱ ɗyin mu̱dlam, nere won rap nu̱ ɗyin mu̱dlam, <hesitation> wa kha ma won rap, wa khama du̱pu̱ kunung daidai du̱bu̱ kunung ƙu̱m da, du̱bu̱ kunung ƙu̱m rap, du̱bu̱ kunung ƙu̱m kunung, du̱bu̱ kunung ƙu̱m vat, du̱bu kunung ƙu̱m gurmun, du̱bu̱ kunung ƙu̱m njong, du̱pu̱ kunung ƙu̱m mut, du̱pu̱ kunung ƙu̱m myaasi, du̱pu̱ kunung ƙu̱m mu̱dlam. nga dyi du̱bu̱ kunung nu da, du̱pu̱ kunung, nu̱ rap, du̱pu̱ kunung nu̱ kunung, du̱pu̱ kunung nu̱ vat, du̱pu̱ kunung nu̱ gurmun, du̱pu̱ kunung nu̱ njong, du̱pu̱ kunung nu̱ mut, du̱pu̱ kunung nuu̱ myaasi, du̱pu̱ kumung nu̱ mu̱dlam, du̱pu̱ kunung nu̱ ɗyin kunung, du̱pu̱ kunung nu̱ ɗyin kunung ƙu̱m da, du̱pu̱ kunung nu̱ ɗyin kunung ƙu̱m rap, du̱pu̱ kunung nu̱ ɗyin kunung kum kunung, du̱pu̱ kunung nu̱ ɗyin kunung vat du̱pu̱ kunung nu̱ ɗyin kunung kum gurmun, du̱pu̱ kumung nu̱ ɗyin kunung kum njong, du̱pu̱ kunung nu̱ ɗyin kunung kum njong, du̱pu̱ kunung nu̱ ɗyin kunung ƙu̱m mut, du̱pu̱ kunung nu̱ ɗyin kunung ƙu̱m myaasi, du̱pu̱ kunung nu̱ ɗyin kunung ƙu̱m mudlam, dubu kunung nu- wa khama won vat, won vat ƙu̱m da, won vat ƙu̱m rap, won vat ƙu̱m kunung, won vat ƙu̱m njong, won vat ƙu̱m mut, won vat ƙu̱m myaasi, won vat ƙu̱m mu̱dlam, won vat myaasi, mu̱dlam, wa khama won vat nu̱ da, won vat nu̱ da, won vat nu̱ rap, won vat nu̱ kunung, won vat nu̱ vat, won vat nu̱ ɗyin gurmun, won vat nu̱ ɗyin njong, won vat nu̱, ɗyin mut, won vat nu̱ ɗyin myaasi, won vat nu̱ ɗyin mu̱dlam, won vat nu̱ ɗyirap, wa khama won vat nu̱ ɗyirap, won vat nu̱ ɗyirap ƙu̱m da, won vat nu̱ ɗyirap ƙu̱m rap, won bat nu̱ ɗyirap kum kunung, won vat nu̱ ɗyira ƙu̱m njong, won vat nu̱ ɗyirap ƙu̱m myaasi, won vat nu̱ ɗyirap ƙu̱m, ɗyin kunung, nga khama won vat nu̱ ɗyin kunung, won vat nu̱ ɗyin kunung ƙu̱m da, won vat nu̱ ɗyin kunung ƙu̱m rap, won vat ɗyin kunung ƙu̱m kunung, won vat nu̱ ɗyin kunung ƙu̱m vat, won vat nu̱ ɗyin kunung ƙu̱m njong, won vat nu̱ ɗyin kunung ƙu̱m mut, won